طبیعي پېښې ډېر ډولونه لري، لکه واوره ښویېدنه، زلزله، ځمکښویېدنه، سېلاب، طوفان، سونامي، اورغورځنګ، اورلګېدنه، تندر او نور. طبیعي پېښې په نا خبرۍ کې ډېرو خلکو ته زیان رسوي. کورونه او کرهنیزې ځمکې ویجاړوي. مرګ ژوبلې اړوي. څاروي او وګړي وژني. د طبیعي پېښو وړاندوېینه ناشونې ده.